Pernikahan yang ideal tu menurutku tu yang eh <hesitation> dak bediam diam atau pokok e nikah itu dak yang bediam lah pokoke yang e sah secara agama ses <hesitation> sah secara negara intie tu kan kitek menjalin hubungin eh hubungan dulu dengan ye kan la tau satu samo laen cak tu kan pasti nak ke hubungan yang serius e abes tu kan kitek tunangan abes itu lamaran abes itu baru nikah nikah pun harus secara resmi cak tu kan makin kedepan e tu nak ape ape tu mudah apelagi malah la ade anak kan men dak resmikan men kawen bawah tangan cak tu kan dak pacak mbuat akte anak dak pacak buat kedepan e tu susah cak tu kan dak pa akses kedepan e tu susah men dak tek surat surat cak tu kan men nikah resmi kan surat surat e kan ade galek otomatis kan kedepan e tu mudah makek e sebel e <hesitation> sebelom nikah tu kan nak kruan dulu nak di persiapke galek dulu nah pernikahan ideal tu yo cak itu cak cak tadi tu pokok e tunangan dulu abes itu kan kenali yek ke keluargo galek abis tunangan tu lamaran men la serius lagi men las <hesitation> se sebeno nia kan abes lamaran tu baru nikah Nikah pulek kan biasoe di desa kami tu pakai resepsi pesta cak tu kan pesta e tu biaso e tu due hari cak tu kan ade ade pesta siang e teros pesta malam e teros siang lagi cak tu kan biasok pulek kan e disano disitutu pakai ketring atau dak tu men <hesitation> men di desa desa nian tu banyakan masak masak dewek cak tu ibuk ibuk tu tapi dengen cak tu kan pacak e kompol galek keluargo keluargo kitek sanak sanak kitek dari jaoh jaoh tu kan pacak kumpul galek bajik masak masak dewek sih lebih e lebih enak lebih ape budaya tu lebih tepakai habes masak masak caktu kan masak masak e kan makanan khas khas daerah khas khas desa situ galek kan biasoe abes <hesitation> e abes masak masak tu kan biaso e tu bekompol kompol cerito cerito cak tu kan apelagi ade sanak sanak yang jaoh pasti balek galek ke desa cak tu